Ñoi yó ta ho ne ho dava ni nraviyóta, ho o on. oku ko lia ño'o yaka ha <hesitation> kene tachii vixhii yo chí nrida kikuena aña ini kini yo taxa xa <hesitation> xaoni ti'achí inina kao a tinña kue kanii a <hesitation> xa utaka tu tute dichí ná a nrede dikona to ini, sea to ini a ña vichí ta nridajan ke ña nadama víchii a ña ini ta nridajan kikue ni nraviyó ta <hesitation> din ngu ña ngu kene tachíi yo nroko ta noyaxata kokona noyaxa ta na jan, ta ña jan ke mal chin dikona nreda a tin ña kue nra iin kue tiñana na xá koko kinina ñoyaxa, a du nimayó tu nra iin nima na koko kinina ta kixa kikue pulmon'na nridajan ña nadamatu ña vichi aña ini tá nrida kikuena.